Pues este chirchimiet loguechgorew pues chasano, kon este <hesitation> galbanxt niet chesalpan lodelant, wazenon este tiop niet orale pierenin este skwel chereni orale, chabziꞌzi ebayi, <hesitation> cherani salawnani xkwel xtenanganin gonosnalin xkarani yoobda de lo skwel cherrarani chiserani, chitinibigregraꞌkranin steroꞌn ranin chin yizi, rmandad ronrennali lin orale ya- yachitini yaranshinnili liaroyaa yitini, yaa yaranani buen roo nini este ronrani <hesitation> purlare purshlaraneꞌ porshinnalinaꞌ porshinnari ronrani te chiniskep, este yachini este rongari shingani rogazi sglagakə skigakeə skabekrorani zero gashini zerinzerin skwel zereni yaa, porsisgueni banagwin loguchigureꞌe, sab sir promietiyod sayini sew desd diixnam na'buen xanbid oarle yashi nushagoꞌ yachoꞌo, yae- yae deporsi seroramieti.